أ <hesitation> مشروبى المفظل <hesitation> هو الشاى، أستمتع بشربه لأنه <hesitation> يمدني بالراحة ويعطينى شعور بالهدوء، <hesitation> لتحظيره أبدأ بغلى الماء في غليا-في غلاية بعدها <hesitation> أظع كيس الشاي أو معلقة من أوراق الشاي في فنجان وأضيف سكر حسب رغبتى وأنا أرغب في ملعقة من السكر <hesitation> أنقعه لمدة ثلاث إلى خمس دقائق وأخرج الكيس ويكون جاهزاً.